Tembiu Israel pe oyeaoi va jaeco oyea israel pegua medio oriente pegua reta ndie kuape jae co itembiu reta jaeco palagel jei supe va, erei kua reta oyapo oñono je reta aceite de olivo jei supe jaema oyovaqueño, iru reta rami ño